Xnia xaxixo raka bena <hesitation> kulandro raka bena <hesitation> llinga lli llin michi raka bena biudu rakabena tiuxi raka bena <noise> pimiento raka bena ajonjoli raka bena ka llin pargakana kax wakamole nakaxllin michela nakax xna' diika' chingonza guajillo ne kapasita kanela na kax ka ingrediente principal ka gakxgaka ka mulela ne <noise> raka bena llin nisa' ne <noise> llin kanario